جانور رہتے، جو اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کے اپنی آنکھ کا رنگ بدل لیتے. جیسے کہ گرگٹ بولے تو، وہ بھی رنگ بدل لیتا ہر بار. تو ویسے دوسرے بھی جانور رہتے. انہوں کیسا کرتے بولے تو، ایک تو انہوں اپنی آنکھ کے جو رنگ رہتا اسی کو بدلتے؛ نئیں تو ان کا جو آکار رہتا، کیسا دکھتے، آکار ہی بدل لیتے. جیسے کہ گول رہتے تو بڑے ہو جاتے، بڑے رہتے تو چھوٹے، ایسا بھی رہتا. اور کچھ تو رہتے، جو اپنے آس پاس کے ماحول میں جیسے جانور رہتے، انہوں ویسے دکھتے. کچھ کیڑے مکوڑے رہتے، جو پتے جیسے دکھتے، بھی کچھ رہتے جو پتے کے پر گئے تو ویسا بن جاتے انہوں. دوسرے پتے پہ بیٹھے تو پتے جیسے بن جاتے انہوں. وہ بس آنکھیں کا چھلاوا رہتا بولے تو، سامنے والے انسان کو ایسا لگتا کہ ویسا ہو رہا. لیکن ویسا رہتا نئیں، انہوں جیسے رہتے ویسے ہی نظر آتے، سچی بولے تو. تو انہوں ایک تو آکار نئیں بدلتے اپنے، نئیں تو رنگ بدل لیتے. وہ کائیں کوں بولے تو، جو دوسرے جانور رہتے، وہ جو ان کو کھانے والے رہتے؛ ان سے بچنے کو انہوں ایسا سب کر لیتے.